फ्रान्स सो इतिहास या सांगता कि अशे पुरावे आसात। कि मानिस सगळ्यांकुन पायली जावळ जावळ वीस लाख। वर्षां पायली येउन फ्रान्स या देशां <hesitation> स्थायी। त झाले तीनशे हजार वर्षां पर्यंत निअँडरथल आनी चाळीस। हजार वर्षां पर्यंत <hesitation> मॅग्नन्स या जाग्यार पाव्ले।